لا، أنا لست، ليس لدي روح للحساب إذن صعب علي أن أعطي أرقاما بين صفر وخمسة عشر <hesitation> بدون <hesitation> بدون <hesitation> ترتيب، مانعرفش.